Sampuun om pää mõskmisõs. Ja sääl om <hesitation> tihtipääle ka egäsugutsit spetsiaalsit <hesitation> kuustusossi, miä näütüses <hesitation> võitlõsõq kõõma vai tõisi asjo vasta.